Minka so gonga alla mi wala ŋije nawoje feyi. Ka jogibbe dun ley hitande ana yaha ko foti cille sapo. Ayiwa, so a ƴeewi, min ka mi alaa oɗon ñawu ñiiƴe ka.